Obochi obochi la marunma nhamazi hametiamisiii nzim zunum nzim zunum nha ozunum nha nwere ouu awuri nhu hor ozunum nbia bah kana nu omenem ke-nzu kak makama imenea ah makamia nu imenem Nu oso-nonu memasira oʊu oso-nonu memasiria hamakamia Imenem okomum chineke yah Gozie mah kania Gozi mah si yoh ime ovu som noh nu nu-tah nmezene nham nham me-mega rishi ah muna ndeh enyim daziri Ne ll ituru koh na kpariko ovu oma na-kpaya Nezu ka keh tah ha nyeʊbula oro-a meyu intushiko nyeobula noh muru-rumu ovu awari ah-kpi soh